Aniwerseer ankaa gatoo coodanmi, mi wiya giƴiraaɓe am fuu ngara. <hesitation> ndenkaa min pecca, jamaa ñaama min mbeeltoo. <hesitation> Banngal aniwerseer ka, nii woni no heewiri waɗireede. Yimɓe ngaran njewta, mbeltoo.